السؤال عيقول لو انا بامكاني نزور المريخ شوية أيام وبعدين الموضوع دا هستغرق مني سنة كاملة؟ لا مكنتش هنروح لان مش هنقدر انعيش حياة لمدة سنة كاملة على المريخ، المريخ غير مؤخل للحياة خالص. لو بضعة ايام ممكن نبقى عاملة حاسباي في الأكل والمية والاكسجين، انما بعد كديه مش هينفع فاكيد نرفض رفض تام وشديد ان انا نعيش لمدة عام كامل، انا مش هنقدر انعيش على المريخ لمدة سنة والحياة مش مؤهلة ان الانسان يعيشها لمدة سنة على المريخ.